Oimeko jetape oyoavi kavayu jare mburika ndive, mopeti jae kavayu inambi misi, mburika inambi tuisa, iruye jaeko kavayu mbaeti ipoaka, mburika oajaete ye ipoako, jare ipirata, jae jokua mas oyoavi va, jare burika jatagatu, kavayu mbaeti mbate